Un sacacorchus es una herramienta inseñá pa abril botellas de vinu de horma faci. El sacacorchus tie un tallu metálicu acaracolau que s'entra nel corchu dela botella, i al repial el cabu, el metal se va entrandu d'a ca vés más nel corchu, i essu premiti sacal el corchu dela botella de horma suavi i controlá. La horma en que'l sacacorchus s'entra nel corchu i lo saca sin horobeá-lu es un exempru de cómu una herramienta bien inseñá pué hazel qu'un mandau seya munchu más cenzillu.